Zero, zero virgola çinque, un, un virgola çinque, doî, doî virgola çinque, trei, trei virgola çinque, quattro, quattro virgola çinque, çinque, çinque virgola çinque, sei, sei virgola çinque, sette, sette virgola çinque.